اونٹن چِھ واریاہ موافقت آسان یم تمن ریگستانس منٛز زندٕ روزنس منٛز مدد چِھ کران، بشمول ہمپس، کھۄر، زنگہٕ، فر، أچھ، جسمک درجہ حرارت تہٕ باقی